Koundou gnani <hesitation> kou béni ga saré gouné <hesitation> ké guiri kégnako bironou, kani kouga khidi lenki ké gnandi khidindi, <hesitation> anké ndaga nabourou mouri, ŋanniyé ké bé gada ngirindi faba nka ké kéniya ana ndaga na anda anda khotéyé gna tokho yéré. Anda doulé gna tokho yéré, anda gnani gna tokho yéré, ké gnada nguirindi poura nan daga fo mourou, ana li ke ndoulédo ke nkori bé ga yéré anala khata baka yéré. Bon kha hadama rémé <hesitation> a léssmanté gnani, an daga nabourou mouri rékhé awa aŋa noŋa angada diamané kébé gni anga daga diamané kébé kou nthioro nga biréné mokho bé. Angama ntakhaléma, nparaporéyé ŋoutou a djikou kéké a na foné woutou kéŋa, wala donko nona daga kéta ana daga ana daga no nbiré mokho ké kéta, ana daga manga maga magara, maga khoufi an ŋakhilé nkama, a yogo anta moungoundini péw péw péw do karayi dé kha khoufi a ŋakhilé nkama fini yogoni kounkou a moungou do kouŋa. Bon anda gnakhé ŋoutou anda kigna douya noŋa rémou kou béni ga saréné haro makha yéré ya lenki, yogo yéyi aray méréné yogo yéyi a ranta méréné, gani. Séré bané yagni wala soro dantanto yagni, éywa légalni kou nokho kou gnaga légalké léminé nthiou marna aféti nanti ka ba ka nokho ndé sorro gni biréné, débou kou nokhoŋ, <hesitation> légal sou gayé aŋa yimou fili siki nakhati gnini noŋa. Légalé ké léminé mouma nthiou i anganagni fo bouré kama angada kou nkhirsou banounbé wori rini a na gnima mourounou, peski kounta fayini nanti lémé yanaŋa, lémé fétaŋa i ga na gni fo bouré gna kama nta i na nkata. I na sou marna kou gna gni éywa légalé sou léminé marana, o gni mé rémou gna marana kén ŋakhati mé lenki bé sou ya foni rémé haranan dokho wandé réméya <hesitation> anda i bé rémé gnimé agana fo bouré gnaŋaŋa angan kotou anda rayi, sarana ngana ri ana mané koŋanda, a gada kébé gna agni rina koŋidaŋa, ah a ngana daga koŋada arini mané koŋanda yanpi makha falé. Wala éywa ada mané bonondandaŋa ana ko ana touga agana hara touga ké ntougadi bé agada touga, ada tougo la sondomé donko kenda kha latondi baka mé. paski kati nda ké nabouré nda ké bonondida wala lémé nda ké bonondi da ati na touga, nda touga a khayi takhounou a ya ndouka a mé tanbo. Kenbiré wo bogoumé. gouné ké kou béni ga saré no, ankénda rémé nthiara no. Angama dourkhoto agnagama dourkhoto angada rémé ké guéssou na déni foyer ni ŋa an ké gni franchi aŋa no ntou nké ma daga franchi yimé kha fofo ga noŋa lenki ŋa simana a <hesitation> kou béni guégni fou fofo gayi débé ké yéré lenki a lanta tini franthinko nga biréné mokho nbé a nteutou aŋeutou. Yogoni yéyi idi rémmé ma démou siki foyer yimé harando akhini béni ga sakhé fabé yimé wala khaga fabé a lémé kédi tou iga samedi dimansse i ga gnaŋana rini, siiné ta bané ma. khassou manémé ta baané koloti, a na ŋakhi lémé ŋori kenga fé, no anké gnimanta rémmé woutou samedi dimansse nanta nda ndaga foyer ŋa, ana soninko ŋori kou béni gui rémou ndéné foyer ni kou i gui déné i ga soninko kou wala i ga fini béni débérini, ké li hakhilé nokho i yimé kou gnogoni wa kou ŋori wo kou méni iyo, débé ké nokho ŋa yéré anagni i saré donognaya i féyé i fabani di ga télé foyer ké i gada wori soninko kou ga mé gniyou kou béni débérini i ga débé nkéssini ndo khabila nkéssini ndo, toussala, wala kaké yimé nafakha nkéssi i ga a cotiséné. Ké gnanda séré guébé é hakhilou npéyindi a nagni i saré dono gna i ma démou rini yéré yimé léw mé kha i sagué débé nkéssi nkata i sagué khabila nkessi i sagué ka nafakha gnimé i yogoni yéyi a nagni, imi sigui yéré abada kha i faba ni gna sobobou na ké touwindiya. Yo kenkéna séré séré sou gayi a gnimé da a mérémokho nda a hakhilé npéyindi mokho gna, yogoni kha yéyi kou lémou nta soninké yimé moukou, kou ndaga na gna mokho tana haro kou yimmé nké yimé yimé, guidé niya no, bon kou lémou npayi kéni inti wo gana sigui ndi ndo fo raya guémé kilé ntétou. Inti ntou nti tou, alakoulihali kouŋa kéta massalaw kou gnilé i gna fo tana, éin ken guébé ŋéyi. No kou lémou lantakha taŋana kou lanta kou lémou lantakha taŋana débé késsi débé yimé, sourtou khabila sourtou ka, pask intatou a féti nanti yogoni bouréyé guéni dé. Intatouwa goundounka lémoukou npo guébé é iga <hesitation> iga igadi falé koyi imi falé kha koyi ima déma tounou. sérén nganta kébé tou. A ké nga kébé tou a ga khoro kébé nokho a saré kébé nokho a khoro kébé nokho a gada kounga biréné biré mokho bé, a da kégna tou, kota bané angan taŋa, rini kéŋa fotana rono ké ŋakhilé ŋa nanta ando sér an paba eywa yakharé, yakharé bé ga makha yéré nokhou, ké lémou kha yana fabé éywa tout ça la bon kouna ké makha fo tana. Poura kégnimé famoundiya fina, ken bané na fo tana, sourtou a nantina ka kotisassio bagandi wala ina khabila cotisation bagandi wala débé cotisation bagandi. Wala donko kénké ni wo yiméni gna mokho gnayi, bon soninka so soninko <hesitation> hara ké dakarou fayi ké, dakarou ké dakarou koundou, wathia falé hari wo kou faba tougounéni béni guégni noŋa yima faba tougouna bané yogo kenké kenké ké lémou kouna soninko gna karéma. Mais wo faba tougouné bané yogo gni noŋa ké lémou. Hara wathia inta soninké moukou soninka dialakhara ni toutou toutou mais wathia kénké i sagué i coumassé i nimissi i ya moula i na lo i ro wo nokhoŋa wala tout tout tout. Mais amégni kéfini féyéŋa intatou wa wala.